Kwbangma mal matarok sakno mwthangna bagwi eba kwthang tongna bagwi kwrak hamya wngwi thango. Skunks <hesitation> rok wngkha hamya kwrwi twino saroui khlaimanini bagwi belai kheno mung gwnang. Hoatzin South America ni khoroksa chirikhok bini thwngmungni rangchakni wngwi manure hai wngwi thwngmung wngwi tongo. Stink bug rok thwijak khe kaisa hamya wngwi thango. Tasmania ni soitan wngkha kwrak musky ni wngwi khatijak khe. Siyal ni gland tongo abo skunk hai khe wngwi tongo. Bombardier <hesitation> chirikhokrok kaisa kwchangma khá hamya khlainai kemikal phuarwi rohor o. Sea lion <hesitation> tei sikoro rokbo hachwk tei mang kwthwi chamungni bagwi belai kheno wngwi tongo. O mal matarok bohrokni wngwi tongmani kok salaimani eba bohrokni tongmung tei chamungni byproduct wngwi wngwi tongmani.